طبعا الفن لو تاثير سلبي على المجتمع حتى هسه بوقتنا الحالي خاصة اذا استخدم من جيهات يعني ما تفتهم بل الفن او لها فهم بل الفن بس تغيد ادمر مجتمع معين مثلا فهاي يعني كلش خطر على المجتمع اصيغ الفن ولازم ينحطلو حد.